യാനു കാരുനു ഓഡിസാവരായ് ഹേച്ച ഇഷ്ടപഡ്ട। ദായപംഡ കാരു ഹേച്ചാദു ആരാമവാദു സുരക്ഷിതവാദു ബുക്ക ബേടെ പരിസ്തിതിഡു ഹേച്ചാദു വേവസ്ഥിതവാദു ഇപ്പുഡു। നമ കാരുഡു മസ്ത സാമഗ്രിനിനു പത്തന്നു പോവലി ബുക്ക രഡ്ഡു ബുക്ക നാലു ചക്രദ നഡുവേ ഹേച്ചന സ്തിരതെ ഇപ്പുഡു। സുരക്ഷദേ ബുക്ക ആരാമാ ലഭിസാവു നത്തംദേ നമ ധൈളിയവാദു കാരുനു ഓഡിസാവു നംചിദ്ദന അനുഭവബര്പുന്നു।